والله اتصور انه واحد اذا يعيش على على مركب يعني يكون احلى لان ما يعني ما يكون متصل بمكان محدد يكدر وين ما يريد يروح مو مثل البيت الي على شجرة المركب يكون شوية يعني واحد يكدر يروح من مكان لمكان ياخذ مكانه يعني ياخذ المركب مادام هو ديعيش بيه يكدر يسافر بيه يروح من مكان لمكان مو مثل انه البيت على الشجرة لازم تظل بنفس المنطقة الانت بيها واللي يحب البحر طبعا يحب المركب